स्êर् न्इ नोल् कू म्बिरेइ फहम् <hesitation> न्न्ग् न् बिख् नुन्ग् <hesitation> बिख्प् न् ह्गुन् न्म। स्êर् न्इ नोल् कू फहम् न् थकै देनि जगै न् कू बोन्दो कलम् <hesitation> बल्प्सिम् सोहोन् न् थकै न्ल् कू जो कलम् अरो बहै एब। स्êर् न्इ नोल् कू फहम् न् थकै देनि जगै न् कू बोन्दो कलम् बल्प्सिम् सोहोन् न्ल् कू जो कलम् अरो बहै एब।